Akgtim kilhtamaku lunes, akgtu kilhtamaku martes, akgtutu kilhtamaku miercoles, akgtati kilhtamaku jueves, akgkittsis kilhtamaku viernes, akgchaxan kilhtamaku sabad, akgtujun kilhtamaku domingo.